Untuk doik ka, sona guna na ita bisa mete ini <hesitation> ini nilai yang tercantum <hesitation> nai sisi doik ndia.